एक आठवड्यान मी खूप तरेचा खान खाताई जसां समोसा, बटाटवडा, पाटिस, केक, रोल्स, शवार्मा, चिप्स आनी खूप भाशिचे असात। आनी हे तुंलें मी सगळे एक एक दीस दोन बिन खाताई।